Eh menorotku makanan yang sederhana tapi aku menikmati e tu e cak indomie indomie tu kan murah terus banyak pulek wang jualane kan mudah di temui di warong ade teros di supermarket ade pokok e dimane be tu ade dan pulek hargek e tu murah dan mudah di masak tinggal di rebos aer teros di ini di mas di ape tu di pek mi e terus dik terus di tunggu selame due menit teros masak lagian pulek mie tu e mudah di temui terus hargek e murah makek e makanan yang paleng ku e <hesitation> galak tu yang paleng ku menikmati itu kan sederhana tapi mudah di temui dan bajik pulek teros selaen mie ade pulek sate sate tu menurutku bajik teros e satekan biaso dari ayam ade dari sapi teros ade dari kambeng tapi aku paleng galak tu sate yang dari ayam sate dari ayam tu kan biasoe tu kalo di e wang yang jualan di pengger pengger tu kan biaso e tu sepolo ribu due belas ribu cak tu kan pokok e murah mudah di temui sate tu pacak pulek makan e pakai nasi pakai lontong tergantong eh tergantok kitek nak pakai ape kalo dak galak pake lontong kan pake nasi pacak cak tu sate pulek e <hesitation> dak lame nunggu e tu men masak e tu kan nunggu bentar cuman di panggang abes itu di kasih bumbu bumbue tu biaso e bumbu kacang Kalo yang sereng ku beli tu buk pakai bumbu kacang sih bumbu kacang e tu <hesitation> biasoe tu kan kacang tanah kacang tanah tu digoreng teros di geleng abes itu di e dem di geleng tu dikasih bumbu biasoe tu abes tu dem jadi mudah soale <hesitation> terus selaen itu ade pulek e selaen indomie dengen sate aku tu galak pulek e gado gado gado gado tu sederhana tapi ku menikmati karne ye tu kan dari sayor sayoran sehat pulek terus murah terus di <hesitation> mudah di temui pulek biasoe kan gado gado itu dari sayoran sayoran yang cak pampong terus kacang panjang e teros ade pulek dinjok telok debos cak tu kan teros pampong sayor sayor e pulek kan biaso e tu beli beli di pasar murah abes itu kan cuman dikasih bumbu kacang yang la dem di bumbu wi cak tu kan pokok e murah itu mudah di temui pulek <hesitation>